हाँ भाई, तूका जो भी पूछनो चे माखा, खुली न न पूछीला। कि हाँ चेने, सब जितके न बढ़िया, बढ़िया से बढ़िया तूक जवाब दी देवंगा न अच्छी सला देवंगा तूक। हाँ, तूने जो मेरे सला माँगी, तो हाँ तूको कोंगा भाई, तू पैसा का जितरो कम से कम हो सका उठे, कम से कम खरचो कर। न पैसा बचाओन का कोशिस कर न, न पैसा का डाल दे तू सेर मार्केट मां। तो कही छे थारा पैसा थुड़ा थुड़ा थुड़ा थुड़ा करता कही कि ये बढ़ता रहेगा। तो कही छे तू थारा, तू कही छे एकदम खर्चो करगा नहीं, तो एकदम ते को वो नहीं लगगा बादम। आश पांच साल बाद तु कही लेड़ो होगा नहीं, तु कह तु आराम चली से गगगा।